Nxee aseti ndida nxu ku xa xetiunu xa baratu ka temxu xena xa kanyiixi xa kasana, unxa o xanuu kiini na <hesitation> kua in tawi kidawana. Dakena windere in tawi dakena aseti, <hesitation> inlawisi dua <hesitation> kidawa'ana ndeyuna.